Gilangeeru, be ngabbu kanjum on dabbaaji je woni nder ndiyam bawo liddi, dabbaji mai do wada ngedam majum ha ndiyam, totton di nyamata totton di jodata ngam jaumiraawo arti tagi dum ngam ndiyam on haton di jodata har di wata. to di vurti daga nder ndiyam do bo do watta ngedam ngam di vowi be ngedam ko haton sai ha ndiyam.